Livi na ja'a nkaso lo so ñayivi ye wa kue nale kaaso, kuuso ko jnu ko kua'aso a ña kua'aso, a nale nka ijña ko livi ñayivi kuuso te naá na jna'aso naá, <noise> te ñaliko ñaliko ndee nani'iso meeso, ñaliko ndee ka lo nchiso, ñaliko ndee, kue ndee ka meeli na kuja'aso ye ya'viso te ñatu na ñatu na iyo ye lo kunde'ya'vi ɨ́ɨ́n ñayivi xi ñatu iyo ye naá, xi kuenda ye livi nale ja'aso naá, ñatu naá lo yee ye'e meeli naá, ɨ́ɨ́n ñayivi naá, ye kue ndee ka ye kue kuika ye ñayivi naá te ñaliko na na jna'aso naá, te ñaliko lujua na ni'i ña'ai, meeli naá, ñaliko nani'i ña'a, xi lo ɨ́ɨ́n ye lo ñaliko na ni'iso naá kuu nkaso ñayivi. <noise>